<noise> चिली के संस्कृति के बारे में <noise> हम थोड़े बहुत जानकारी रखिला जेकर विवरण हम इहाँ कई सकिला। चिली में कुछ लोग रोमन कैथोलिक धर्म के पालन करेले अउर कुछ लोग ईसाई धर्म के मानेले। जबकि कुछ लोग त अइसनो वाह बाटे जौन कवनो धर्म के पालन नहीं करेले अउर कहेले कि उन के कवनो धर्म के जरूरत नहीं बा। चिली के लोग लेखन, कला, आदि पसन्द करेले <hesitation> अउर उहाँ से बहुत प्रसिद्ध लेखक भी पैदा भइल बाटे। उहाँ के लोग भोजन में मुख्य रूप से समुद्री आहार लिहल पसन्द करेले। कुछ प्रकार के घास अउर गोमांस भी ओहाँ के आहार में सम्मिलित बा, लेकिन मुख्य रूप से समुद्री आहार उहाँ के माने करेले। ईहे जानकारी हम्में चिली के संस्कृति के बारे में बा।